अगर अपड खांणू मा चीनी घटौण च त वेकली हमत जो प्रोस्टेट खाणू च मिठा स्नैक छन ऊ छुण पडला। येकी जगह हम फल या नटस कु ईस्तेमाल कन पडलू। जू चीनी वोलू पीणा पदार्थ छन ऊंकी जगह हम नारियल पाणि या हर्बल टी भी पी सकदा।